Haa sare mi woni woodi windooji guda tati haa palo man woodi gotel haa nder suudu to ahawri fuu majum nangan windooji gudaa joye.